Një sinjë dashurie te macet është kur sjellin rrjalla të vogla, si lodra ose edhe gjah të kapur. Ky sjellje është një manér për të shprehur lidhjen e tyre dhe malli për të ndarë.